कुछ इना व्यंजन छन जू हम थें बहुत ज्यादा पसंद छन। लेकिन ऊंका महंगा होंण का कारण हम हूँ थें खै नी सकदां। जन कि कश्मीरी दम आलू, शाही पनीर, दाल मखनी, दाल बाटी चूरमा।